اندونیزیا د مختلفو قومونو او ژبو هېواد دی. د اندونیزیا کلتور د اسلام، هندو، بودیزم او بومي دینونو څخه اغیزمن شوی دی. د اندونیزیا موسیقي، د پخلي دودونه او رقصونه د دې هېواد کلتوري ځانګړتیاوې دي. د اندونیزیا فستیوالونه لکه بالي د سیلانیانو لپاره مشهور دي.